अरे यार मोसे बहुत बड़ी गलती हो गई माफ करना। मोसे तो कांच टूट गओ। मैं जानत हूँ तू एको बहुत ध्यान रखत हतो। और मेरी वजह से जो हो गओ। मो ज्यादा ध्यान नी गओ और यो हादसा हुए गओ। मयै पूरी तरह समझ आओ है कि तू पूरी तरह घबरा गओ है। और तूही बुरा भी लागो है। पर तू चिंता मत कर यार मैं खुद नया कांच लगवा दू। और जो भी तुझे चाही ऊ सब मैं ठीक करवा दू। मोरी गलती है और मैं पूरी तरह जिम्मेदारी लेत हूँ एकी। देख यार मैं ना तुझे वादा करत हूँ कि ऐसी गलती मैं फिर से ना करूँ कभी। तू बस थोड़ो धैर्य रख। और मैं ई सब बहुत जल्दी ठीक करवा दू। फिर से माफ़ी माँगत हूँ और अगर कुछ और चाहिये ना तो मोये बता दियो। तो मैं तेरी मदद कर सकूं सही से।